<noise> Mihira tietieko tsy tô zey mianatra <hesitation> misôma raha manegno satria zah mihira zegny mbô <hesitation> haiko m-controler <hesitation> raha ataoko ndraiky magnôvagnôva feognà, avy eo zah mihira kao na tsisy feon-kira zegny afaka ataoko fô fihiragna agnà managno akapelà zah.